Bɛkasɛ kwane a kra fa so da ne dɔ adi anaa kwane a ɔfa so kyerɛ ne wura sɛ ɔdɔ no a <noise> sei ne ɔyɛ no, ɔhu sɛ ne wura no ɔɔba a, ɔtumi tu mmirika kɔ ne ho na waapagya ne nane ne ne nsa nyinaa de aagugu anaa ne nan anaa ne nsa na aapagya pagya de aagu ne so <hesitation> ɔtumi nso de ne ho twitwi no na ɔde ne podua no ɛbobɔ wo papapapa saa de kyerɛ sɛ aahu wo <hesitation> nti kwane a bɛfa so kyerɛ bɛdɔ ne no. Bɛtumi de, ɛbo nso wɔ hɔ a wookɔ a na ɔdi waakyi saaa, baabi deɛ wobɛkɔ biara biaa na ɔdi waakyi saa na ɔde ne ho ɛtwitwi na ɔtwitwi wo saa, ɔpɛsɛ wo nhunu sɛ aahu wo, na ɔde ne ho ɛtwitwi wo saa nti ɛno ne kwane a kramane fa so kyerɛ ne dɔ adi.